अक्तूबर हो म्हयणो जीवंत रंगांचा, सणाचें वातावरण आनी शारद ऋतु। येवपाक वांगाड़ येवपी सुसेगड़पणाची भावना। वर्षाचो धाव म्हयणो एक्कत्तीश म्हणूं अक्टोबार हो परिवर्तणाचो काळ। जेंव्हा उष्मेचें उष्णताय पावसाच्या कुरकुरीता, थंड वारेंका सुवात देता। हो म्हयणो घडए हलोविन हॅलोवीन खातीर चड वलखता, पं ही सुटी अक्टोबाराका भेसावण। ट्रिक-वा-ट्रींग आनी भयानक सजावट हांनि मणातात। अक्टूबर रांतलें एक्कशेलें खाशेलपण म्हल्यार पडतया झाडांचें पानां। जीं ह्या म्हयणेंत संवसारांतल्य जायत्यां वाटरांणी चडंतां चड पावतां। बदलपि पाणा एक शोभीत दृष्य तयार करता, ततुंतां संतरे, तांबडे आनी हलदूवे रंगाचे जीवंत रंग असता।